Nyamdu latinde e wi'e babakiyun noye himbe waɗirta ɗun. <noise> Enen ni em bowano ɗo. No ngi'irte e nu waɗare woni tatcel be jawi waɗire gon e lato tatcel gertoɗe, e lato nagge, na be'I na bali, na du kongo lati fu kamɓe ko e wodi koɓe nyamta e nyanta. E wodi ira leytceɗi fu be ngaɗira ɗum. <noise> to ɓawo tatcel ngel heɓama lotama tatcema lote fa laɓa wuttine kadin fa wutta. <noise> nden be keɓa annore mabbe ɓe ɓila a dow hite. tawe nebban e ɗun <noise> fu e tceyne soynama nder e muɗum. luman ɗan ɗan waɗama ɗan resama tatcel nge waɗan nder luman ɗan <noise> ette ɓile fa yora e dow annora ɗun fa to yoriri non fu. sai be tokke e be nyama sesesese.